د پیسو را ټولو لپاره باید یو کس ښه مهارت ولري. دا داسي یو مهارت دی چې د هر کس څخه یې توقع نه سي کیدای. د مثال په توګه یو کس چې د نورو خلګو څخه د خیر یا مرستې په خاطر پیسي را اخلي باید ښه رویه، او د خبرو کولو چم یې باید زده وي. دا اړخ یې ډېر مهم دی. دوهم، د هغه کار لپاره چې باید پیسې را ټولې سي، په ښه توګه و خلګو ته ور و پیژندل سي تر څو دوی قانع سي چې د دوی مرسته سم ځای ځي.